إذا كانت الرحلة للمريخ فراح تأخذ سنة كاملة بصراحة يمكن ما أروح. لأن سنة كاملة في الفضاء مو سهلة خاصة مع العزلة والظروف اللي ما نعرف عنها كثير. حتى لو كانت الزيارة قصيرة. السفر هذا يتطلب تحمل غياب عن العائلة والأصدقاء وأكيد الحياة علي المريخ راح تكون مليانة تحديات. لكن لو كانت الفرصة لتعلم أشياء جديدة أو تحقيق إنجاز للبشرية ممكن أروح.